Dabana ta xana dionre iin ciento tada nguan xhína, tadabana ta kuali kualinina ta ni xhiina chí, pos dikuani ni xana ña ho ko na'na a ngu kuna mm jum.